<noise> Haa wuro ɗo, Nigeria wuro Abuja ɗo. To godɗo baarata ojunaje nogas asaware hadɗo haa ɗou nyamdu. Haa lewru bo godɗo barata ojunaje kapande jetati haa ɗo nyamdu.